Salbrum brum kubui kok sawui tongwui manya. Tamoni hinba kubui kok tongu hinwui o hayung o kebo sai maiya. Chini swrwngjak khwnajak tei nukjak kok rok wngkha tei kaisa kok bai se kwfajak. Chwng swrwngma manwui khe tai kaisa borok bai fwrwngjak. Chwng khwnajak kok khe buini khukni se khwnajak. Chwng nukjak manwui khe bui bai funukjakma manwui se. Bui bai fwrwnjak phunukjak tei khwnarwjak joto kok no kubui hinwui sai maiya. Tai o kok rok ni phaan bai chwng chini langma o kubui sa o kubui swrwng o tei kubui nug o hinwui sai manya.